A moment I felt great joy was the day that I um picked up my little dog uh Leila. Uh she’s fabulous and she’s just mad. She’s just- crazy wee dog.

So I don’t really have a huge amount of opinion on AI because I’m slightly older and I don’t really know much about it. I’ve not spent a huge amount of time looking into it. Um I think it could be a useful tool for folk to use in the future but also I find AI or the concept of AI quite daunting and um scary but I think that’s generally something that most people do when there’s something new and they don’t really know how it works. I’m sure it’ll be fabulous or it could be fabulous once, you know, once I understand what- what it really does and what it’s for, I think, maybe.

Living on my own I don’t feel that [inc] have a st- well, strict budget. Um once I pay my bills then the remaining balance is what I have to live on. I am very much a pay check to pay check kind of girlie um which is fine. Um no pockets in a shroud and that. Um but aye.

My favourite childhood memory is probably with my animals. I’ve always had ponies growing up and my best memory is probably when I had my horse- pony, Tiddles, who- or, you know, when I was gifted my pony Tiddles um and then all the memories I have of him. Um he only passed away maybe ten years ago which was- he lived a long life.

I am single. I like to be single. I don- don’t particularly want a partner. I very much enjoy living on my own um and being a free bird. Um, yeah. Me and the dog uh which is nice.

So I only have fur children. Um I have Leila the labrador who is crazy – she’s nuts. And my horse, McKenzie. Uh he is also a bit bushed. Um but yeah my- they are my two fur children. They’re fabulous and I love them very much.

I don’t particularly feel I’m very materialistic. I very much love my home uh which I take great pride in. Um- uh- uh my wee car. My wee car’s probably my most precious object like tactile, physical thing that I love. Um but I would say m-m-my pets are probably my most precious things in my life. Um but if it’s an object, an inanimate object it would definitely be my wee car.

I like all different kind of art. Uh I very much am into music. Um, a very eclectic music taste but I love like seventies stuff like, I don’t know, Bowie, uh T. Rex, Dire Straits, things like that. Um, yeah.

Depends what job you’re talking about. I currently have two jobs. I work in a n- a hotel night shift um which is mainly admin-based. Um I start at nine pm and basically I do big- a big huge cash up for the whole building and basically make sure people don’t die overnight. Um as you can imagine uh when alcohol’s involved um people tend to get rather silly. Um I also work part-time in a restaurant. That’s basically just running about launching pizza at folk which is fun.

Glasgow! I love Glasgow. I love my city. Um to visit, my favourite city? Hmm, very much loved Tokyo in Japan- a very clean city, and the people- the- the culture and the people were- were fabulous. They were very beautiful and caring and welcoming. Glasgow, mainly, but I very much like Tokyo in Japan.

I have two childhood toys. I have Sweetpea who’s a kitty kitty kitten um and George who’s like a hard plastic <laughs> Collie dog. Um I still have them to this day. Sweetpea is thirty-f- thirty-four years old and George is thirty-three years old.

So I have uh Leila the labrador who- a golden lab. She’s just turning two this year um and she’s mad. Her favourite thing to do is to swim in lochs like uh, she likes the loch up at Drumpellier and you throw your ball in and she goes for a wee swim, it’s very cute. And McKenzie who’s a Irish sports horse. He’s palomino so he’s also basically a massive golden lab um and he’s just a daft wee- daft silly wee boy, silly wee guy.

Um does the recorder count? <laughs> Nah, I do not play any musical instruments. I wish I did. I very much enjoy music and I wish I’d spent, you know, some time in childhood learning how to play um an instrument but no, like I do not play any musical instruments.

So I live in Dennistoun in the east end of Glasgow or northeast. Um uh it’s- it's very close to the city, ten minutes to get into the city centre, six minutes to drive to university. Um also only ten minutes to drive to the horses in Uddingston so it’s like right in the middle of everything next to the motorway. Um, what do I not like about it? Not much to be honest. I don’t- I- it’s- I c- I come fae Tollcross so it’s a wee bit of an upgrade to be honest, so yeah.

I don’t get days off! So, my days off work I’m at university um so, you know, if there’s a holiday from university or- or you know the semester’s finished and I actually get a full day off I like to sleep. I like to slee- not turn- not put an alarm on and sleep for as long as possible. That’s my favourite thing to do.

I’m not going to lie to you, I have very bad memory. I have zero working memory and I have a very bad memory. I do- I do remember having a modern studies teacher years ago who was very nice, um, and I’ve met her a couple of times working proms but I forget her name but she was lovely, um, hard-working.

Hmm, favourite food. Uh- uh very basic, very basic girlie- I’ll eat anything. Um you know I’m not fussy. Being skint for years kind of teaches you that. Um and I like to go out and eat because, you know, YOLO. Um I very much enjoy Japanese food.

Probably Japan. Um t-twenty nineteen me and my- my sister was in Australia living and she was coming home after two years of living in Australia. And we met in Japan uh and did two weeks in Japan. Uh we done Tokyo for a week and then Osaka for a week. Um the people were just amazing but it was just at the brink of Covid so a lot of things were starting to close down. We were very lucky to get home to be fair.

So I come from a single parent household, my dad brought me up. He’s a wee legend my dad. Um he’s sixty-nine and he still goes out every day and works on the roofs. He’s quite funny though, like this morning he phoned up- me up and asked me to pay for his parking ‘cause he doesn’t know how to use Ringo which is quite hilarious. But he’s fabulous my wee dad. He’s- he’s wonderful.

I mean I'm going to be showing my age here but like all the, like, Big Brother’s watching nonsense, like, I don’t know, you’re sitting talking to your friends about, I don’t know, a particular TV show and then the next minute it’s advertised on your social media or something like that. I don’t know how much of that’s like paranoia but I don’t particularly enjoy that, um-

It depends when you’re talking. When we were children it would be me ‘cause my sister’s the height of- she’s small, short and I’m relatively tall. She’s aboot five foot, I’m aboot five six. So growing up I was always larger than her so if we were like wrestling or whatever it would be me if it’s a physical fight. Um but she has like a quick wit whereas I don’t so if we were to fight just now verbally she would a hundred percent win. A hundred percent.

I’d wish I got my degree in my teens or-

Um a couple of pints in the pub with my pals rather than like a big party. I’m no a big party kind of gal. Like, I’d rather sit with a small group of folk, you know, and play a game of snap or scabby queen or something in the pub. Personally, that’s just me. Um I’m too auld for big mad parties.

Uh so this morning for example, up at seven, get something to eat, feed the dog, take her out. Today I’m going to jury duty rather than university. Normally I’d go to uni, come home, get changed, go to my first job, start at five, do that till half eight and then finish at half eight and go to my other job, start at 9pm and finish at seven. Um, generally.

At the moment I’m reading a book called or I’m on the second one from Tales from the Gas Station. It’s like a creepypasta-esque like spooky kind of- it’s kind of a bit mad. Um it’s about a wee guy that has like insomnia and works in a gas station where all this weird stuff happens. Um it’s good if you’ve got like the auld ADHD and you can’t really concentrate for very long ‘cause it’s quite immersive, you know.

Drunk people. Drunk people are stressful because there’s no talking to them. There’s no common sense and there’s no, uh, um, there’s just no talking to them really. Um, [inc] I don’t have to deal with that very much anymore because I work in relatively nice establishment and people don’t tend to get that mad with it um for no reason but- or like they do but like not to the same extent as you do when you’re working in an establishment that sells two pound fifty vodkas, you know.

I want to pass my degree or- or gain my degree or whatever. And um get a- a job that I work five days a week uh and don’t have to work two jobs to maintain the lifestyle that I enjoy. Um and be able to sleep at night time, that’s really exciting.

I mean, my- my best friend- [inc] sh- she’s not in the past tense. Well, I’ve got a few of them but like my best best friend- wee Carly I would say is not in the past tense. She’s still very much with us and she’s- she’s a bit mental, like, but she’s also a young lady in her thirties that’s been brought up in Glasgow. You would be a wee bit mental, wouldn’t you?

I like to go and see Electric Six every year, their tickets are like twelve pound and they normally play at venues like the Barrowlands or QMU or you know these kind of smaller more intimate venues. And they’re just silly, they’re just silly wee guys. They sing songs about like, I don’t know, what’s appropriate for this? Uh, like just silly wee songs. They’re all a bit naughty so I don’t really want to record the names of the songs.

My favourite subject’s English. Um always has been. I always done quite well in school in English like, quite naturally quite good at it you know I didn’t really need to make much of an effort. I’ll tell you something though, it’s a bit different in university. I really need to try. Uh but obviously you’re, I’ve went up a few- few um levels with uni English clearly.

I’ve one of those wee Monzo accounts with pots. No very good at it to be fair. I put a wee mo- wee bit of money in that every month. I mean I’ve been able to save maybe aboot a grand in the last year which is alright I suppose. But then, I mean that’s no really saving, is it? A thousand pounds isnae really exactly savings, you know? If uh, if my life went to shit the-morrow then you know, I’m still living pay check to pay check, you know?

I’m proud of my wee nieces. I’ve got a four-year-old niece, Charlotte, and she’s just the smartest wee k- bunny that I’ve ever met in my life. She’s just amazing um and when she goes to nursery and she tells me what she’s been doing, or draws me a picture, or says a new word or, uh you know, like the other day she asked me- asked to see my tattoos. I was like “where did you learn that word fae?” She’s very cute. And very clever. And beautiful.

I would like to learn a- an instrument. Um, I don’t know what instrument, maybe guitar. One that would make me look super cool, so like I don’t know, a guitar or bass or something like that. Um, that would be cool, yeah. Um, that or like to be a proper linguist. That would be also very useful. <laughs>

So my main job in the hotel, I like the flexibility about it- [inc] it’s no really flexible, I mean I work night shifts so daytime, if you need to do something you can. It’s not great because like then you’re falling asleep at night but, you know, you don’t need to worry about double-booking yourself or something.

Best night out I’ve ever had? Um, I don’t know man like last night was pretty good. I didn’t go anywhere, sat in and watched telly, that’s my kind of idea of a good night now, in my thirties. Um, maybe my- my best friend’s hen do? We went to uh Belfast, uh the whole weekend was fabulous. Um I did need aboot three days to recover though and I didnae even drink that much, it was just a lot- a lot of like travelling and stuff.

If we’re talking about like spending money on non-essential items I like buying my wee dog treats or toys- she loves a toy. She’s got far too many toys and we- I’ve had to upgrade her toy basket recently because it couldn’t fit all her toys in it. Um, but it’s her wee face. She now likes to look in my shopping bags to find the toys that I’ve bought her.

Um that’s a hard one, there’s been so many. I don't know, like Google, Google Maps. I love a bit of Google me. Um if you need an answer to something- I’m sure there’s other more interesting things like AI but as I spoke to youse already I don’t really kn- know how that works. So we’ll go with Google- search engines. Like you didn’t have them when I was wee so if you- you couldn’t just open your phone and ask it a question if you had a question. It’s great for general knowledge.

Hmm, favourite film. I’m a very big Stephen King fan, but I’d say my favourite film’s probably One Flew Over the Cuckoo’s Nest with Jack Nicholson. I just think they created- they created such a good atmosphere. Like I read One Flew Over the Cuckoo’s Nest and used it for like my Higher English essay, believe it or not. Um, and the book was more about like his psyche and um and his head and all that whereas the film’s about obviously, um being in the mental institution and stuff. It’s a good film.

[inc] but like I have two jobs. I work in a hotel as a night manager um where I basically do a big huge cash up and make sure people don’t die and then um I work in a pizza restaurant where I just like take pizza orders and give people pizza like. I bring joy, joy in cheesy- round cheesy form.

Biggest fear? I don’t know, probably financial. Like um I work a lot just now but it’s not really sustainable like I won’t be able to do this forever, you know? Um but I kind of need to- to work this a-amount to s-sustain my- my lifestyle, pay for my house- like I live on my own and stuff. So like [inc] I wouldn’t be able to afford my home, really. Um, yeah.

I don’t know man, I think we’re fine the way we are. Um, like I don- I- I’m no really technically minded so like the thought of anything more advanced that what we have just now is a wee bit daunting. Like I’ve- I- I still am in awe of the fact that I can pay for my can of juice and packet of chewing gum with my- my smart watch like I don- I- I don’t know man.

Well I eventually want to teach. That’s the avenue I want to go down. I done an access to s-social sciences and went the English route and that’s basically what- it was between English and history. I really enjoyed history um but English won and yeah, that’s the direction I want to go in.

Just no alarms, just waking up and taking the dog oot, going to play with the horse, maybe go and see my nieces, maybe have a takeaway, watch some nonsense on the telly, fall asleep and go to your bed at night, like eight o’clock at night. That sounds- that sounds braw to be honest.

All I do is work and go to uni to be honest. I don’t really have much in life other than that um which is fab, like I love my wee life. It’s just me and my wee dog and we just- I just go to uni and work and get up at eight o’ clock in the morning to do voice notes for your uni pal. <laughs>

I mean, I grew up in the east end of Glasgow. Um, it’s like the wild wild west- no, I’m joking. Um, I s- I don’t really know how to describe it. The folk are interesting. Um it’s very different to what it is n- like now, you know. Um we had a dog that used to just l- leave the fr- leave the door in the morning and go and do his own thing and all that and nobody batted an eyelid. It was strange.

Probably my car. Um wee car was three grand and I bought it in cash uh ‘cause last thing I need is another bill. Um my wee Corsa, wee one point two Corsa Excite, wee fourteen plate- love it!

I always wanted to teach but I didn’t know what I wanted to teach. Um just took me thirty-five years to decide. Uh yeah I always wanted to be a teacher fae I was wee.